Nani cilantro jiaa xidi diuu uu ni ndiuu a kadaka ja kiiva'a kadaxi daadi chiivaaxi nuun de'eku ja viixi kuendana nuu ña'a yaachi kaaduxi xiakadaxi ja kaaduxi duaani tiuku ja nani taka yuku kuii ta jiaa kuxi vaxi ja nani rabano ja kodi la'aka uu nin diuu te ni xi'itaxi ja naandi'ixi suaani tna'ando ndii yuku ku'ui jiaa.